بالنسبة لأصل الكون موضوع عميق العلم يقول ان الكون بدأ بانفجار كبير قبل حوالي ثلاثة عشر فاصلة ثمانية مليار سنة وهذا يفسر كيف بدأ الفضاء والزمان بس كمان في جوانب روحية ودينية حول وجود الكون وانا صراحة اميل <hesitation> اميل للجانب الديني والمعتقدي بعض الناس يعتقدون انه اكبر من ذلك وبعض يقولون لا انا ميل للدين.